<laughs> A hi tsu nitin tila kum tina khoye muk muna thilsenga nia. A ma sabar tsuat kan irrigation system ka hai. Tui hi tsu kan mamua ringtona. Khami nena eh kan mamua suat kan nei theilokun. Khami a sustainable theng bera ti dadurha kan lai tua. Padua tan tsu drip irrigation te a trang kai offerta. Soan a dang lai tsu kan crop tsin hai tui mamua. Ntaim duk ong te jin lo ka apoy modong tan niju kan ong te situation tu. Tudiam draf theng thei na ong area kan ong te nijun kong ka. Hei a tiau trang lo in en lo ka asim khao ka tia. Soan nge tui ren tsem dan te. Tui nga lai a ren lo trang tui kepo ren theng ong zion nei lo ta. Kan nga lai trang han rin trang pod mei la. Soan <hesitation> nge tsu thei kan veeng hei lokalitea nga. Depo tsu miju awareness thei han thei nila. Draf a theng thei a atam lai trang hen irim ni la. Ni atim lai trang kan boi toa long te a nga. Kan encourage thei a nga. Tsu tsu trabering ria.